Oire ragai vo vuta vi aro free time vi ragai vavi aro, oaia viapau rutu okovo rovivu rutu puraa, ari aue, toupavoki viraga ovia toki paveira ragai <noise> vo vuta viaro oaia viapau uvuipai okovovi vuavu vai puraa. Ora toupee kova raga purapa veira, <noise> aue rovi voraga kepaa sovaraia ragai re vokipere evo kovo ora aio kovo raga ia aioparo ri- aio iovoi, evo kovo viraga oai igeire vokipere vo kepaa sovaraia. Ari vovio raga vokiarovi vosa vavoiso roro- <noise> roko iovere avakava, eakera, kiuvu aravi oupaoro vavoisa avakava toupaoro, toupaiovere, evoa raga aue kiuvu ara oupaoro. Oiso eake kovoro vivai puraiovere ari, evo kovovi raga pau kovivi, o ovuvi avaio vere uvaviu avaio vere, uva evo kovovi pura paoro, aio aravi raga oiripaoro aio paoro ora toupee paoro. Viapau oiso uvuipaiei vovokia kovoa vi puraa oiso eake- ee- <noise> kovovi vai puraa, viapau, ari evo vokivi tokipa iovere, ora toupee paoro, evo kovo viraga ia. <hesitation>